कोइ तेक् ब्यक्तिर् खेतत् कोनो थै अतिकोइ उतोम्ब, अतिकोइ भल् लग हप प्रए। थै भेदे, हे थै भेदे, पति तेक् जान् ब्यक्तिर् निस्तिभौन् के बेल खप प्रए। अरो हे थै देखर् किसु, किसु देखर् हे ब्यक्तिर् जानु। हे थै देखर् परत् भल् लग हप प्रए। अरो हे थै देखर् भल् लगि लितिउम्। हे थै देखर् बय बय जवतुर् सेश्त करि। थकि बोर् इस मन् करे जर् भे। हे थै देखर् ते जिबुन् प्रए भे जेन्तिम् अपुन् होइ जप। हे थै देखर् ते जजे मोरि हेरि होइ जप तर् भे गोतो गे। ज थै ओन करि पति तेक् ब्यक्तिर् दिस्तिभौन् के पति तेक् ब्यक्तिर् लगर् कोनो एक्। हहन् बदे भ गति हिल् थकतरे के भोले पहजे। ज थेके ब्यक्तिर् सेश्ति हिल् भ ब्यक्तिर् मोनो भप्तु। पति तेक् करि भेलेक् भेलेक् भ दिस्तिभौन् के भेलेक् भेलेक्। हे ओन जरि थै भेदे भेदे। ते हो कोलुर् धन् लोगतु भेलेक् भेलेक्।